So tawi mi waawii ɗannaade, mi yaha yeeso hakke yontere. Maa mi ƴeew ko arata. Mi reentoo geɗe ɗe peewaani. Mi tintina yimɓe bone garoowo tawa aɓe mbaawi reentaade. Mi heblo ko arata ko mbele no mbaawiran-mi jaɓɓaade ɗum e heɓɓaade ɗum.